Raha asasak'adiny zany fotoana ananako sisa handrahoako hoan'ny olona dimy ah, de raha ataoko alongany zany ah, de vary sosoa mbana kitoza, <hesitation> vary sosoa adebakanay <hesitation> miaraka amigna ragno mafana de adebakanay vary, de akesy andaniny izao ah manendy <hesitation> kitoza de vita i hanina anjareo.